Fyoor, bwodibo, gsiibi, yaabi, gtahla, jiif, faaj, ngooda, gtahla, gjintahla, gjimin, gjimin ngi gsibi, gjimin ngi ffoda, njimin ngi gsibi, njimin ngi ghabi, njimin ngi gtahla, njimin ngi gjiif, njimin ngi faaji, njimin ngi faajingooda, njimin ngi gtahtaala, njimin ngi gjintahla, njiminsibi, njiminsibi ngi ffoda, njiminsibi ngi gsibi, njiminsibi ngi ghabi, njiminsibi ngi gtahla, njiminsibi ngi gjiif, njiminsibi ngi faaj, njiminsibi ngi faajingooda, njiminsibi ngi gtahtaala, njiminsibi ngi gjintahla, njiminhabi, njiminhabi ngi ffoda, njiminhabi ngi gsibi, njiminhabi ngi gtahla, njiminhabi ngi gjiif, njiminhabi ngi faaj, njiminhabi ngi faajingooda, njiminhabi ngi gtalataala, njiminhabi ngi gjintahla, njimintahla, njimintahla ngi ffoda, njimintahla ngi gsibi, njimintahla ngi ghabi, njimintahla ngi gtahla, njimintahla ngi gjiif, njimintahla ngi faaj, njimintahla ngi faajingooda, njimintahla ngi gjintahla, njimintahla ngi gtalataala, njimintahla ngi gjintahla, njiminjiif, njiminjiif ngi ffoda, njiminjiif ngi gsibi, njiminjiif ngi ghabi, njiminjiif ngi gtahla, njiminjiif ngi gjiif, njiminjiif ngi faaji, njiminjiif ngi faajingooda, njiminjiif ngi gtalataala, njiminjiif ngi gjintahla, njiminjiif, njiminfaaj njiminfaaj ngi ffoda, njiminfaaj ngi gsibi, njiminfaaj ngi ghabi, njiminfaaj ngi gtahla. Njimin faaj ngi gtahala, njimin faaj ngi gjiif, njimin faaj ngi faaj, njimin faaj ngi ngooda, njimin faaj ngi gtahtaala, njimin faaj ngi gjintahla, njimin faajingooda, njimin faajingooda ngi ffoda, njimin faajingooda ngi gsibi, njimin faajingooda ngi ghabi, njimin faajingooda ngi gtahla, njimin faajingooda ngi gjiif, njimin faajingooda ngi faaj, njimin faajingooda ngi faajingooda, njimin faajingooda ngi gtahtaala, njimin faajingooda ngi gjintahla, njimintahtaala, njimintahtaala ngi ffoda, njimintahtaala ngi gsibi, njimintahtaala ngi ghabi, njimintahtaala ngi gtahla, njimintahtaala ngi gjiif, njimintahtaala ngi faaj, njimintahtaala ngi faajingooda, njimintahtaala ngi gtahtaala, njimintahtaala ngi gjintahla, njiminjintahla, njiminjintahla ngi ffoda, njiminjintahla ngi gsibi. njiminjintahla ngi ghabi. njiminjintahla ngi fjiif, njiminjintahla ngi faaj, njiminjintahla ngi faajingooda, njiminjintahla ngi gtahtaala, njiminjintahla ngi gjintahla, geme, geme ngi ffoda, geme ngi gsibi. geme ngi ghabi, geme ngi fjiif, geme ngi faaj, geme ngi faajingooda, geme ngi gtahtaala, geme ngi gjintahla geme ngi gjimin.